yauwa labara kata labana sora kata labar takaran, ita labar takara yanayi <hesitation> uiaidara kamda ui akwa nijeriya <hesitation> salaka amda lukwa zafi, salaka amda lukwa akwa nchifa, salaka amda lukwa akwa shambaɗu. dayi sala binam, sala kuru avaya, dayi jara jara nchitda nda ga ye amda mwa shiya foɗu, jara binam ye amda mua shiya fodu, jara avadya ye amda mwa shiya foɗu. dayi skara kana nchita ta njidai nda gan jada jada l- l- loktura kam- kamda kudai sar mdaku shang, kamdir kudai kalthar mdaku shang ka kud kwa, dayi kamda njadai, kamda kuɗai sukar shambadu shang ka kuɗ kwa dayi amta lukwa akwa nchifa. Mamda lukwa akwa nchifa ye, dadi akwa nchafa nda gan kamda k- k- kamka mangoro are a ha dayi kamda ɓumda, kabu avakwa har ka mangoro ta kuda. kabu aviyan, amda ui shambadu are amda ui shambaɗu machakafla are, amda ui shambaɗu ra dainya, shambaɗura ta sa habchin kara kwano are, shambaɗu ra ta sa, ka sa kalda mchikaɗa ka sana akwa huɗa milma are, shambaɗu ra ta kaldo mchikaɗa akwa vi nga ka mchu akwa vi kamashing are, da yi naka sham shang yanayi ra kamda ui akwa shambaɗan gade gade. Dayi… Amda mwa shambaɗan- amda mwa shambadan daina har ka aviya ta sa. Dayi makana yimi njiɗai kwa, dayi shambaɗan a kamdaji, yiman a mwa hang yiman a mwa kambadi yiman a mwa hand shambaɗa kamdaji. Dayi makana sara ka aviya sa njai, dayi kama kama kama kama yimi an ntadai asinya ashulkud yimi an ntaɗa anvwi ɗaure laka kwa yima ntaɗa, avni la yimi antaɗa. Dayi sara ka yimi ntad ka kwachin sara ka aviya zuba, kana aviya lalle ja zuba ka kwachin kwa, dayi kamta lukwa akwa yanayin binam mamdo lukwa yanayina binam, dayi shambaɗu ye, ja lukwa ta hankal to hankal ta hankal ta hankal, dayi ma sara kaya lukwa ka kuɗ shang kwa, dayi sukwa jaye kwa shiya fodu kamda mwa shambad gan, dayi shambad shiya fodin gan amda amda bu wa so a mwa hang, amda sa ui shiya saɗa ka chimba shiya soda kwa, dayi nagan amda lukwa shambdir lalago kama nu’a. shambadur lalago, dayi mamdo lukwa shambaɗir lalago ndan, ayi sara ka shambadir lalago ka sa mwa shiya maar la, maar tafa reta laka kwa dayi shambaɗan kunla kamda ji. Dayi amda mwa wuri nchifa, wari shambadūwuri nchifa, wuri shambaɗu, kamda mwa shiya shambad nda ta sa zuba ma shambad nda ta sa zuba, ma shambd nda zuba dani nchinfa talkwa, chifa ye mal kwa dairy-ɗainya-ɗainya, ja palchin shambakwa ja palchin nchifa waja palchi nchin wa, ɗainya har… Ka ga njai ka nchika ye ta sa lukwa ma- ma nehifa ye lukwa ka sa mwa shiya saɗa, shiya sad taka su kwa, dayi a sakan ka leman are ta has a sakan mangolo are ta hasa sakan mangolo are ta has a sakan mangolo are ta ha, dayi, amdola ɓu lemon, amda la ɓu mangolo amda la ɓu leman amdi la ɓu mongolo. Har kamta kuɗai ɓu heman taka mangolo. Amma lemon an tangwa kuɗa ta kama mongoli an, dayi sara ka mongolo, kama ka lamon kud ka mangolo kud kwa, dayi saka ndan addwa aviya baga sa dayi jacha sakara karnda nu kana shiyar april nda ga. Dayi akwa shigar april ndan biji la biji la kamda mwa ada, bajan makana wastha ra kaɗa taka ɓaɓai, ko amdara nga ma, makana amdara kuɗa ɓaɓai, kaya zuba ta baji ndan kwa, baji ndan yadda ambanan chimba danawa. Dayi a loktu ndan dayi makana wastha yaye, dayi chadi ga sakamba lan ɓaɓai kaya yaga takan, chadi ka bara lan danara kaga ta ha kuɗa ja ngadi baji ndan makana gada bara lan ɓaɓaira kaje ha wakwa, baji nda gan ta mwa lan oba, kuru akwa najeriyan ma ava shambaɗan ta hang, avi la nchifan ta hang, avi la dayi shamba kamala fai to hang. Abira kamda mwa shambad hang har ndaltha dainya, jado jiri jos are, dayi avira kamda mwa… Zafi hang, ma anuuira kamda mwa nchifd kanan, kanda mwa marfa, madrtan hang an jada ɗakan yola are ɗakana borno ake, dare ɗaiyan ya- ya- akwa ya borno. Dayi amma ava saɗa gara ka chiba gan tak yohe. Maaɗ, dayi zafi ra kamda mwa akwa vaga are gan akwa damwa aran amda da mwa wa. Maɗa mig so lagos aran kwa yimin ta hang, yanayi yanatir yandnan jan chimba danawa, sabiyaye aviga sh- shiyabjira kamda mwa ladar ko binim ra kamda mwa ladar ada chimba shiya pal banam ye wa, jara jara jara loktu nchifa ye ada chimba shiya pal ko shiya pal ko shyapal taka suwa? Amma shigara damwa ta mbi gan shang yimi kamda mwa ladar. Dayi mur- chu nir- nir- nir abwar borno, dayi yami ye amda amda ntadā, nchita ye mwa. Amma dayi yimi ada chimba sjiya maar, shiya maar taka su wa sakar shambaɗu ne ada chimba shiga maar, maar taka sakka amla wa. Jara jara sakar zafi ye ada chimba shiga maar, maar takamda ma wa. Amma sara kamda mwa akwa borno nanagan panjan chimba avi damwa avi damwa ran panjam ra kamda mava akwa yara ga amda da mwa akwa avi damwa aran wa. Panjam ra akwa yarwa akwa avi damwa are aduwa auala akwa hua yarwa ga kurussan panjam, sabiyaye aviyan ada binim na auwa.

Kura maka shambuthi mohanko ga ta baraba kajiran <hesitation> a ga badi au makana kokoshekal agataba makagana baraba anngursimoh ga pur ga bade ava masora tasiko <hesitation> ga vi abonan maka thu wadiya are ko <hesitation> jan au adaduwoko abonnan luktudan adamiechine maja bulakrege tibarko kal maja bulakrege tibarko kal maja hage kare sharibantha kal, sai jan gadiyay luke judan daye kanege nankaewin makanamadiya mako monzin kutahala, jara iyanya kur ta hala say jatamo ampane <hesitation> takusira ta banachini ɗaye sira tanbama chinna <hesitation> gadi kadi au akajiram ka au ma kajiran ma angross yaye kal au, kokosheyagekal daye luctur zareye tambinigu homkalina kata baraba dinara kakafe kaha makana saara ka chife jiɗi abo gata zuba ako chiraka, ma chife mo han ako chiraka gata zaba abiya ta hauɗpn.